Aman jabid, aman jurfi la, aman jaluid la, elo uoe aman jabid, ta elo uoe tawoe log aman jabdi molo agna eilo. <hesitation> aman jabid joekan ta <hesitation> aman nan ne kir موجا ga kir wer wer tala tibid en nan ne kir shado ka ushri la <hesitation> شكل tan ashri خالص eron gonga nakan ajebaiea fa teagosa adem joe kedeka adem uonai jobikerda kie aman julfi la